जर्मनी जो ची, जर्मनी एक भोत ही विकसित देश ची और तेकी संस्कृति यन ची की ताख ज़यादा तर लोग जु छिन ठंडा इलाका मा रंदा छिन और ताखे रोड भी बढ़िया वोंदिन।